أول شيء ببدأ بجمع المعلومات عن المنظمة وأتعرف على أعظائها وطريقة عملهم، بجهز هوية مزيفة أكيد، وبتعلم عن ثقافتهم، أسلوب حياتهم عشان أقدر أندمج معهم ،بتأكد أني أراقب كل شيء بدقة، بستنتج بتقنيات التخفي لتوثيق الانشطة المشبوهة، بكون حذر جدا في التعامل مع الأشخاص وأبني ثقة بيني وبينهم، وحافظ على الحذر الشديد.